Gny olo lafa mangiky da i zay gny manam-pahendrea satria gny olo be dohiky am gn'ankapobeny da tsy raha ampy fahaiza. Gny agantin saigny ao avao gny tiany ho marina.